हमरा याको याको कोगो क बात कर्ले जाइ बढु जसने मछरिय क बात करइ बडहु, जिब जन्तु क बात करइ बडहु, जनावर क बात करइ बडहु, किरा फटयनग्रा क बात करइ बडहु, चेरइ बात करइ बडहु उतुरा मतरे बात क के नही हतएनत । हाम्राअ त एबे तिउनवा तरकारी ओरि जाइ पर्लइ बात करे । तिउनवा तरकारी का बात करइ कि माहा <noise> वाही कुनुहु तिउनवा साल भरी हैने फर्सइन्त्, कुनुहु एक महिना दुइ महिना फर्सइ । एक महिना दुइ महिना दुइ तीन महिना फर्सइ कि माहा उव तिउनवा क नाउ फेर्कात बणै । उवा तिउनवा मधे यगुडा कथि हलिय कहइ माहा गिउड क फेरी दुइ तीन महिना मतरे फर्सिय गिउड, घिरोरि, चिचिढा याको ओथिजा याको महिनावा मा त हैने पवेसइ उव दुइ तीन महिना मतरे पवैलही सभ इय तर्कारिया । उहेसे इय तर्कारिया इचिके दिन मतरे फर्सइ सवाद मने हलही हमार जिउक लागी दौल कैसिय इ तर्कारी सभ ।